Ngasha ringa koro uji wakwa nga uuum mndo ngaika fo skari na marua ngashemcha na msauwa wa lishe ngakora ngo nganywa na ngasha hati